باهي بالنسبه للاشهر الأكثر سخانه ياسر فلبلاصه لي انا عايش فيها هو جويليه واوت سخانه سخانه لا يوريك بالنسبه لاكثر بروده هو جانفي <hesitation> و اول فيفريي يبدا هك بارد شويه <hesitation> و اكثر و اكثرها رطوبه هما <hesitation> مارس افريل و جفافا أكتوبر